Aon, mampiasan̈a rolô io zen̈y koa fa man̈ano paty in̈y zen̈y mampiasa lafariny in̈y misy raha tianô polipolesin̈y zen̈y. Misy raha tianô atô araiky fisapisaka mampiasa rolô ke mila mampiasa angovo zen̈y man̈ano izy. Aviô paty in̈y mila apetraka ambany tiren̈y tindren̈y amin’ny alalan’ny rolô in̈y zen̈y raha io beka zen̈y mahazo araiky ativezany zay tadiavinô zen̈y.